tradisi di indonesia ko banyak sebenar nyo, tapi yang pernah sa-sayo tau tu kayak di jambi ni ado yang namo nyo tradisi turun turun tanah, turun tanah tu kayak anak kecik ni baru lahir-baru lahir terus di turun kan kayak anak suku pedalaman gitu lah suku pedalaman di jambi itu kan suku pedalaman di jambi itu baru lahir turun tanah terus di mandiin di sungai terus di baco kan doa doa kayak doa doa selamat dan lain lain terus kayak tradisi tujuh bulan, nyelawe, seribu, nyeratus kek nyo masih banyak di indonesia ni.